omotienyi omotang'ani, oyo okabere, oyo ogatano, oyo okane, oyo ogatano, oyo osita, oyo osaba, oyo onane, oyo otisa, oyo ikomi, oikomi na rimo, oikomi na kabare.